پشمي جاکتونه، اوندي جاکټونه، بافتي جاکتونه، کرشنیلي جاکټونه او لاسي جاکتونه، د جاکټونو ډولونه دي. پشم چي نسبت نورو جاکټي موادو ته ګرم ده، ډېر خلک له پشم چې جوړ سوي جاکټونه خوښوي. پشمي جاکټونه ګرم او ارام دي او په فیشني جاکټونو کې همدا پشمي جاکټونه ډېر کارول کېږي. ځیني خلک په لاس جوړ سوي جاکټونه دېر خوښوي او زما هم لاسي پشمي جاکټ خوښ دی.